Fomba fanapahako angofo mba tsy haratra de <hesitation> aleko de tazomiko môramôra tagnako de tazomiko môramôra kôa le hoe ôhatra hoe coupe ongle anapahako ananjy de tapahako môramôra amzay ko tsy tsy aratry tagnako na angofo de alako môramôra de afaka madio tsara de karanjany aby jiaby amy rantsan-tagnako.